شوف باه تنشأ البريد الالكتروني واش لازم دير، لازمك أول حاجه تروح لجوجل تكتب جيمايل، كي تكتب جيمايل، من بعدها تروح ل <hesitation> دير تسجيل <hesitation> حساب جديد، تروح لحساب جديد، هايا من بعد تدخل معلوماتك الشخصية، قال اسم واللقب رقم التليفون تاعك ومن بعدها دير إنشاء حساب جديد و <hesitation> تنشؤو و بالبركة عليك بصحتك.